Yashil rang haqida o'ylasam bu menga tabiat go'zallik va yashil o'rmonlarnni hayolimga keltiradi. Va bu judayam chiroyli his, yashil o'rmonlar yashil archalar yashil dalalar.